Nemkulili kweneli panye tafikila pamu <noise> iviya kulia viyane viiili vino ninga chagua kwanza insima yama koni ino asi nkobo kwasababu ngata ino kulile inyanye chilemba aliningo winomala ndiwalia kuumi kuta zuuwo wali zali kange peli chikulume zuwa umazanu malia sa sita <noise> kailu kwi zalia ama nguzi pano kukulala ko no via kulia viane vili vino <noise> tendeliepa kumwili wano niwondi nawema yani insima ni nyanyi kwevio kwezi nikalanda kama vino chilemba <noise>